Ny fomba andanjal- andanjalanjagna sakafo magnitry de ki i sakafo ara-pahasalamagna tega tsara zegny tsy atao hagnigny matsiro be izy fa a hanigny simple fognany de asiagna le éspice zava-magimangnitry regny atao amin'azy ôhatra sakay tany e, ndregny atao amin'azy.